ʀʀe weltan Āreate fuwokam ʀiyidum ʀdi ʀmalit ʀgodufotai defa kawelai kawo defa dakam ʀgam nastata ʀsālata ʀhunuko ʀnumad atan ʀhizay go ʀmi defa beloman ʀjorai ʀhizay go ʀmetsudoman ʀununni